Firenena maro zao: France i, Chine a, Japon, Vietnam o, <hesitation> Madagasikara, Daka- i Senegaly, Republique Democratique i de Congo, <hesitation> Etats-Unis i, <noise> Brezily, Argentine.